روتين اليومي ديالي عاده انا ما كانفيق مع 9 نرجع للناس مع منتصف ديال الليل الوحده وبالنسبه كناكل في الوقت الوجبات ثلاثه ديال الوجبات في النهار